Pëtí baandi bá und kanţíj ngëënjalum, ngeejalum ingiiwund joon káaleempëná. Ŋálunk und báand pëlu këëwin baloŋ ingur umani, mëëŋalúu kuundo itib íba këëngur. Këëndoo këëndo këëngur bëëmáaj par ngungí und njoon, und kaaleempëná ngëënjálu undëëngur, ondëëmba, und kárúka bíi bëyigasël. Und igasëlërël ëëmba, urukáa cí undáankú ndáankú und kácírí karëw. Und káanţíj umorëta kaadu karëwuná, umorëta. Neemanjak, jaankëwël, neewúmú maa undjoo umorëta na ukaawí. Undënjá ndëëntij ukaawí kadu kawúna.